لو الله ابدأ اختار اني اعيش في قلعة تاريخية ترى بيكون شعور عجيب ورائع القلعة فيه تاريخ وجمال واقدر اعيش كاني في زمن ثاني. زمن مختلف تماما الغرف كبيرة. والابراج تطل على مناظر طبيعية رائعة جباع الغابات. ترى نفسك انك في عالم اخر وزمن ثاني